Bar’a illimi sira tháh a ko ma uvan ga mo pew ko pediow yaye kalkal gara bara illimi ga daladi kiraga, durin are tashimo faida laga, gara gan tashimo faida laga, jaye tháh faida duwa, sira ta wul gan gakur aran adinuguwa, jara illimi gan adika gati me ma kana gan jarewa má uvwan thuyyaya tháuh ga tra a kumma gala’ bara illimi, kuma illimi gan ta jakdagre shan so ta mo faida alaggre ipre kaka yadja har umdura abolie ma tasi mo tarihe a laga sira utháh umda rachin mo ta chiba uva perale arc petrulur are negan ma maga tika kasadiya ko ma ga tika dunuwan ko ga tarakehin ra bara illimi ga jakdi illimi kraga kaka ladiya gre shan gira ta mo faida tikan, dachi kanegani neghi tisira kitanu illimi jasira tháh ta kamdi glamai illimi ma ahenya ashekud yaye lalkun adiko ma a van tháh yaye rebur ga labara illimi si tháh ta ja aduwa ta jakdin ta loko han umdu ta mo ma gat ahau ako loku kaka yalga are umdira aboheyaga are waiso tasi gadi sudham kanegan illimi ka mur bani, ga tika ime loko mur adiko kamurra bara, sira tháh ruru sira bara sir jakdi kra mur ahemya ja jay illimi aduwan faidan aduwa. Silaka gata wuri umdi lakatasima laga ko umdi zubchin jadi ga na ko umdila kamdi kra lagan faidan aduwa ama maga tika illimi kagu wurima gata jadi ka sithai, thai sirchiye umdiyaye ma ga tika illimigh kaga wuri ko ga ta jadikana sigudina tamo tavidi jau amda ga da kasachin ga sharini tisidamwa amma maga tika illimi ga jadi a siimai jaghiye sira tháh ya dachi kanegan ka mur bira illimi ka mur mo are, ahenye a wulla lar marghi iminillimigahi tijakda murwana jar amur ma parthlan a ko iday yerwaghi amma allamdullah ahena jar amur ka lummayaye uz damboa amo age tikaran ja uzir damboa ijan ja kira ye allahamdulla kasiko injan ja labar jamarghoiye, ja labary vavoye ja labar idi tilammadiso ja labar yau dachi kanegan kolfe mur are ka mur kuba ka mur jay tasidugu kanegan ma waigo ma illimi loko adiko ka mur baran lakan aduwako saikanedi amma ma lakon adika ma tubo madiyaye kamdi bara kamdi jakdige. Ahenya ako idai brono gan kulfe mur mur ime dachi kanegan ka tambia bana shin amur ka mur bara illimi ta kura mur ka mur jadi kana mmur mo a’ a’ mur mo sigan ta kira illimi, illimi kagu wurighi ihenya illimi zamangh ma ga tikan ko allahamdullah me ga so ta tra yadda ka ga bara ama ahenya illimghi adaciwa ko me ga so gada gadi sidakurwa itachi kanegan miran murta umdan tane kana jan gawa ko neneghiyaye umdan illimiyan jata tra kaja la bara, amma umdan majenu ja mo gakow, umda boheya mur are jiuri mur are, duri yaya mur are ka mur abachin kra mur dachi ka mur bara illimi gan, illimi gan jati. Sira tita ludkagha, jati sira tit ahau ajaumda, jati sira tita hauga a jayri zaman dachi kaegan kiramiya mur are, yaya mur are sir akita nuwalaghiran ahenya a duwa ashekud duwa ka mur labari illimeghi ta ka mur thurdimai illimighi jati siraga alienya ko duyaghi amoda illimi a du wako faidan ma aduwa dachi kanegan waijo kaja sida thurda a kiran kamdi bara illimi, illimi ja sira bthurh ahenye tika ashekud wasora illimighi jati sira thur kinu waiso dachi kanegan katambiya banachin ka mur bara illimigan ka mur jakdi kra mr. Sira ka mur koghi ijanne dachi ka mur kidi tambi ako lokur illiye ka tambi banachina mur murye ka mur jaye umdira kra mirah aheniya allahmdullah ako iday mur diri waziha badichin sidi ijan allahamdullah mie murso abadi chin boh dachi ahenya umdira ga ako lard amur gar ladu mur jati wazihaye jati got murye ka tamboya banachin ne shan lakur illimiyan tisane jagan illimi gan aduwako j uwiavigan mawa dachin allahamdillah umdira gagara kildda illimi are majar jiye ko jara ng=llime gara sighi kudda jara da uwi silako a faida kradar aree amma ya an allahamdillah ya ata uwi mema wayaye beya illimineghi adiye jar dire mur ka mura moddira th’aghi muran mur godichin a ka tambi dachin ashekud tika ahenya sora ya a godichin a ladar ka tambiya chiripen n amur, ka tambiya chiripenna dar, dachi illimi gan taka waiso shary ti illimi me ahenya illimi ‘a duwako jara ka mura wul wazih gama ja uwi lukumawa dachi illimiya lukuman dachi tambiya sinti zamanne kanegan allahamdullah mur godichin atambi ahenya ija lard amur mur shan mur pale, pale th’ah ka umdi iya, kudhe da, ama dachi neganyaje mur allahamdullah uwi’ivijay klebasile. Ka tambiya na mir kabo sabul, ka tambiya n amur kobo sabul, ka tambiya na kabo sabul thaih wazih mu are dachi jara tasidiya ka tambiya chiripejadar allah kajir vwi illimi th’ah nera ta jibba nera abohe kaj raching lard amur, lard amur mur dush amur kolan ako ako idaiy borno marghi danboa madinumakow mer gan wako marghi danboa damo aduwa daye allahamdullah ka tambiya chaya mur jaye ta avi dogu ka mur side ta avidogu klado akomur ka tambiya sukuddin ta avikudda yemi umdare thah kor mur sikamur clehing khra mur ka mur jar neghi tisira ka illimiyan abara, immillimiyan kena yau dachi kanegam umdi thaiyye ko th’ah illimi ghi ma ga tra a jan ko jata nu kana ar’ sight thai wa sida tha’ wa adi tha’ wa, illimi ka gah wurighi ma ga jay tika han kalgha aji umdira tika illimiyan ko giragom ma gata jakdige tika ga wul gan ahenya dujaghi shon jatirachin umdighi ma umdunu illimi aduwako labar nema aduwa dachi umdi tik illimiyan allahamdillah illimiyan jatisira kamda bara ahenya ga tika illimi umdi kum umdu mieyah gata nadar illighi jar ta faidachin kalkrada jarye jarta ta sifaidachin ka umdi da mo. Dachiye negan kambiya chirepenna mur, mur godichin a tambi, illimi ja sira thá kada baram, illimi ja sira thá kanda baran, ar ka mur sida thughdi ka mur bara illimi mura umdira gaga aran ta kochin aran illimian witiwaya mura neneghi tasidan ka mur bara illimighi ka mur sine ticha susudda illimighi tita mo faida ala mur a kamma aboheyan kochin amma kithura chat thúhy office ma ga de uwiwa, kuthura chat kiya magada uwiwa, amma ma ga tika illimi ko ma tambi amrchin ko, ga ta jay ta kira kujara tháh umta si thuur’ urran ga kadinu sighi timarka ar silaka shan illimiyanma tasina mur dachi ka ta shera timai, mur marghi dambo’a sambi so mur tabohe dachi allahamdullah ahenya zaman si zaman n amur ganye zaman ara thái ija umdira talukum alamur arenye sa injan shan clam amur are dachi katambi, chi chiya dara lamar ka tambiya drada peya mur ko a kuma avira tachimbaneghi katambiyai na dar, marye ka mur thulhadi hjarkira mar abohedar sira kafara bara ner jir kamur mo. Sira adijirwa kamdinu ar’ sighi adijirmai amma sira jirian maja si’a takirah adar waiya anure jiran aladar ‘ar’ umdi laka aran allarda marghi ahenya ijan umdira gage mar are chiya mur, jar tiumdira gaga wamma takara lamar illimi aduwan faitadar ma aduwa, <hesitation> ya bara nu silaka dugu umdi’l’ka are adi yada thúm thumadar wa ahenya tambi maja amrchinko sir kajara kon ka tambiya ngladar sira ka thufe dara akon ma thufe dar guma ka tambi tita wulko jaran jara da mo faida mawa a ko duyaghi dachi ka ne gan ka tambiya ngaldadar illiba, shan ta mo aladar, ya da thdum thumadar yawa amma jara jaranma kadar gadi th’a ko jar jadi kana yanu aladar umdira kiyanu aladar ga aran ka tambiya jukkdi jayya dar majar tika imane katambiya jukdi imaneya dar imaneya, dara duwako nege tisira ka tambi nirdi, muran murata sidi ka mur kuba ka mir thyádi avidugu ka mur jay ta, avidugu, ka mur peta avidugu, mur sidi labara murye parthúr.